Voalohany eky zane, hoane zaza manko ozity, ka raha ohatry ke zasy efa mitagny zaza de araky zakaisika oe mirroir ho ane zaza isika ray aman-dreny, ko noho izay zasy mampahafant- mahafantatry eky isika ray aman-dreny, da andrahoinsika miovaka isany isakisak- <hesitation> samby hafa izy andragnonsikany ao da amizay zany mahafantatry e zanasika oe ah kaiky akô ty koa ty akô ty koa ty.